Дар Полша анъанаҳои зиёде мавҷуданд. Яке аз маъруфтаринҳо — «Вигилия» аст, яъне шоми пеш аз Мавлуди Исо. Дар ин шаб хонаводаҳо гирди як миз ҷамъ мешаванд ва дувоздах таом тайёр мекунанд. Онҳо пеш аз хӯрок ноной бо ҳам мешикананд ва ба якдигар орзуҳои нек мекунанд.